Gospel music hi patean hla ani a <hesitation> gospel music hian til adithei aim aim a <hesitation> lung ngay le lung tset ngi khua mi tam tak neam du bel alaungi. <hesitation> Gospel music hian patean fak tsak na tin lung tam takin apetrina <hesitation> kristian tepei tsuan. Gospel music hi kan lut aim aim ani. <hesitation> Tset ngi kan totepo hian keni mizorama tsuan <hesitation> gospel la sain <hesitation> miti tsung teh kanin oichin ani. <hesitation> Gospel music hi <hesitation> kaduangin kanga'i kanasalawa ama erotsu kanga'i tak tsunde hian min nein minpui aim aim tsinani. <hesitation> Mizorama po hian gospel artist tsatak tak tam tak kalau nei bok ani. <hesitation>